احسن المتاحف واكتر المتاحف المفضلة عيندي واللي رحتها هو متحف التحيط في الأقصر. اييه المتحف دا ممتع جدا لانه بيبن ازاي ال المومياوات والفراعنة كانوا بيحنطوا جثثهم. ايييه الفكرة جميلة جدا وجذابة وممكن أي حد يسمع عنها يروح ايزوره وعيحس انه هو قاعد في الحضارة الفرعونية القديمة وهيستمتع هناك. انا نرشح المكان دا بقوة ان اي حد يروح الاقصر لازم يزور متحف التحنيط.